Araan ga vavagun panaran go wokang a vanganang si na mun vanalak vanong di wan la skul diwan la skul xo ni xo go wan go wokang amun wok saraga vanong. Ga wanga izuf ga izuf vanong ga milaaif. Ga milaaif ga vavangun ma ga vangan kak. Ga vangan vanong ko ga wan la xon ga izuf la xon ga gnagnaul ga salang a mun saan la xon maar ga wule wut laaxar wule wut ga wut xook si na mun vunalak di vangan fanong ma di wan ko di milaaif ni zait ko ga wan ko ga milaaif